Warna perak <noise> au mengasosiasikan sebagai teknologi no modernitas. Au berpikir perak warna yang elegan no berkelas fe kesan modern no futuristik.